ما عندي أي تفضيلات، لكن إذا بختار نوع واحد أعتقد إني بختار الكلاسيكي <hesitation> لأنه حلو وجديم، وبالتالي يعكس مشاعر عميقة وتاريخ طويل أو أحيانا يساعد على التركيز صراحة ولها أنواع كثير ملحنين مشهورين كثير زي بيتهوفن مثلا وهذا يعزز أحس من تأثيرها الثقافي وتأثيرها الاجتماعي كمان.